nde ummi ɗa fuu daga ɗoyɗol, fuuɗɗu e ngamol, so alasara waɗi a ori daga kuugal ɗon ma sai ɓedda, ta waɗi non hannde e janngo, yanndego a gonoto.